Þum le suk hi til den dipna emo til den som nan kan mang trin ani. Þum le suk a hian asai xang xang <hesitation> te om vea ta tuan alian hitu tang ban siam nan bu fae te den nanan mang trina. Tuan nin <hesitation> a te hitu marja te sothim purun far, purun sen <hesitation> te den nanan mang trina ni. Tuan man laia tuan asum suk liam pey tuan <hesitation> til rau ai eng rau te pok a ti dipna <hesitation> an den trina ni. Þum le suk hi apo imo emo til duh me ven siam nan pon dena den topa atum nan emo kan nan te pok man <hesitation> kan mang nasani. Þum suk hian natakin azuk den kan ati dipa emo azuk di som te ani. Þum potu <hesitation> achaveve ting emo aluminiam achanga siam man ni trina ni.